Toetsy ny ñ'andro an'Isiraely añe: Amin'ankapobeny Ñy toetsy ny ñ'andro añe mediterané, aminy ñy fahavaratsy, <shushes> mafana ñ'andro, maiky ñy tane, tsy misy ñ'ora, tsy misy ñy tsioke, tsy zakany ñ'olo zay, misy koa ñy nintsy aminy ñy aminy ñy nints'io, misy koa ñy laneze, tsy zakany ñ'olo koa zay fa manday arete.